Nyowe ahabwangye, ningira okushoma nikirungi kubanga kutukushoma ebitabo byitukushoma, nibiruga omunsi z'aheeru kandi niziruga omu- nibi nibaba batiiremu ebintu birikuruga ya n'ebintu bitakushwana okw'oku na n'oku koomu niinye ningira okushoma nikurungi nitumanya ebintu bitwaziigwe tutakaamanya, tumanye okw'abantu abandi abandi n'obu baakuba bari hare oku bakutuura ninga abaabiire bakutuuraho egy'enyaka okubaabiire bakutuura ninga okubaabiire bakurya mbwenu okubaabiire bari, ningira nakyo nikirungi nicushanga cwaryegyeramu twabamanya nk'okubaabiire nibatuura nicwegyeramu, nicwe obumwe oshange twacwaza nkabo twabeegyeramu nk'oku baabiire nibacwaza mbwenu oku oku- okweshu okushoma ningira n'ekintu ky'amaani buryomwe akoogireki akooshomire.